ذات مسعاء إكتشفت صيادة مسنة عائمة عند الشاطئ، تحتوي على رسالة قديمة، فتحتها وقرأت من يعثر على هذه الرسالة سيجد كنزا دفينا أسفل الشجرة الكبيرة عند المنحدر، وتحمست الصيادة ورغم تعبها أخدت مصباح وبدأت رحلة البحث في الليل، لتكتشف ما قد يغير حياتها.